Karazagna desera le haiky misy desera voankazo na fruit yy ohatra fontsy ampalibe <hesitation> voahangy ,pomy fô misy desera ndraiky kaôtraka tô, karazagna coockies regny mofomofon-draha mofomofo mamy regny